איך האלט ס'נישט עטיש צו נוצן דראונס אין מלחמה ווייל אויב א לאנד קען זיך נישט דעפענדן פאר דעם, ער ק- קען עס נישט פייטן, דעמאלטס איז עס נישט- ס'נישט יושר. ס'איז עפעס וואס איז גרעסער פון זיי.